Pekekangen taan malo rumai teteles jadi biar tutolio man ta'an tampa kani tu tu melesen tala wean asin pe'ende entu tore pengo toro pengurean ma'tu pedoan belakoto woyo biar tu wean sende empaku ka'patu-ka'patu wean lako epangi siwolako saut pe'ne sedap bikuman biar toyo tanitut sende empaku ya'ai tau witu dudut penden tu sedap rumai kumangtani tu biar cumelus mantoyo asal mantu kengga kinet telesanta karna pa andru maiku kumani tu ta angma mahal biar cuma harta ikine tele santa kan jadi tu siwontatu reana ko nasintawa ye'ai mantu pila mantu satu minggu sumiwo ulan kesina tantu kendau kanta kuman lakoni tu karna kita mengenang-ngenang patkuman sedap ta'an mal ta'an mosti tamba reremei jita tumeles rakon tawa te'i lean lakon nasintu tusiwong talako sende'en tupakan takrian kan pe ne tu sio kanenta tambe sehat mekasa